Комилан мустақил будан дар зиндагӣ душвор аст, зеро одамон ба атрофиёнашон вобастаанд. Мо ба кӯмак, муҳаббат ва иртибот бо дигарон ниёз дорем. Аммо метавон кӯшиш кард, ки қариб мустақил ва боэътимод ба худ бошем. Муҳим аст, ки ҳамзамон муносибатҳои солим ва ҳамкориро нигоҳ дорем.